Aseafat alawilian faidakoni, taron nogel fekani, eron jerhikani yani <hesitation> erin dector joingabelo ken jehinga nadifinami, tahirinami, sharet nadif walog degerinami, inog faidatani ashra yani nazif elon sokafikan goni <hesitation> tar jarhil taron diska shida sokeradagkani taban dawatan gider agimosa sharetlog dagiranami.